woo wonlaam duraa fuded anan yedeen, yaani naam aklii kabuuf naam akklii inamaa soamu, aninn naam aklii inamaa soam biraa fudeda, malsuun naam nun wolin dubeen ,taa nuwoliin hasoan taa ininn dubeet baa dur baredee.woan yyte malsuun annt duuft hinbekaa uffira hindorgaa.